<hesitation> بالتأكيد نحب نسمع الموسيجى العصرية لأنها أكتررر <hesitation> تجديد يعني من <hesitation> من الثجافة الجديمة، <hesitation> حتى تعكس عليك تغيرات الثجافة والمشاعر الحديثة، وتعطيك الطاجة وتخليك <hesitation> تعيش اللحظة إللي إنت فيها حاليا توه، لكن الكلاسيكية عندها طابع خاص في زمنها الخاص <hesitation> في زمنها الجميل، خاصة لما تبي إنت تهدي من نفسك.